دراسة التاريخ مهما برشا, ومهياش حاجا مغير فايدا, التاريخ يعطينا فهم عميق للماضي, ونفهموا كيفاش المجتمعات تتطور, شنو الأخطاء اللي صارت, وكيفاش ننجموا نتفادوها في المستقبل, كي نتعلموا من التاريخ نفهموا علاش البلاد في الوضعيا اللي فيها عليها اليوم, وشنياا الأحداث اللي اتأثرت على ثقافتنا وحياتنا اليوميا, وكيفاش ننجموا نتعلموا, وكيفاش نطوروا منها.